عندي خبرة، مشتغل اكثغ من مكان، شركات اجنبيي شركات محليي، مرونة- <hesitation> يعني اشون نقول عندي مرونة. - اطيق اتعامل مع كل الظروف، اطيق اشتغل تحت ضغط، اعغف مرات الشركة تغيد يعني خلي نقول اشتغل بعد لان عندي شغل، عندي تسليم ضروري كلش ولازم انجزو